भातवा क सङे सङे हमरा साझा बेहना तिउना सभ त निझ्सहु बणसहु खेसहु पिसहु यब कुनुहु जसने यब दलियामा छौकके लागि लहसुन फेर्का हमरा घलसहु हसे कुनुहु घनिया फेर्क घल्सइ कुनुहु हसे पियाजु घल्सइ कुनुहु कथि घल्सइ । हसे तिउनवा सभ ह जसने यब हरियर तिउना सभ हसइ साग सभ हसइ, मेथी घल्सइ, हरियर मरचा घल्सइ, कुनुहु लहसुन घल्सइ, कुनुहु पियाजु घल्सइ । हसे कुनुहु दौल बनावे के दहुल यापन सारीरवा कह्देउ बारीयार बनावे के जरिबुटी सखलक यब जवैन सभ घल्सइ बेरिया नुन घल्सइ ओसने क के याको गिरा धनीया फेर्क घल्सइ सभ ।